<noise> Ny fahasambara zashy raha amignà da <hesitation> da mizaly avao vo tratry satria zashy, sisy raha azo maimaipoagna za, da gne dignitranao miraraka da toy nahi-nihignanao hagny.